I dimy malôha e fangaro agnatin'ny kabaka tiàko de izy reto aby izy, hena e, avakeo feliky, avakeo tômaty, tongolo, avakeo sakaitany.